أفظل أكون فنانة مشهورة لأنه الفن بيتيح لي التعبر عن مشاعري وأفكاري بطرق مختلفة ،وبعد بيخلقلي إتصال عميق مع الناس، مع مختلف الجنسيات والأعمار، أحب فكرة إني أترك أثر في قلوب بعض الآخرين سواء من خلال موسيقي أو الفن ،الرياظة طبعا رائعة لكن الفن يعبر عن الإنسان بشكل أعمق.